Jaa ja kuniyo in nayivi ja kunio te tanta´ayo ji chi kuní ja ja kuniyo ma sta´aviña, ja kava, ja ka´anu ini ja ja tu ntee tu kuasá xee ini, ja ja ku´u ini, <hesitation> yuka ku ja kuni in nayivi ja tanta´ayo jii.